Pan paper huji ishian maan yenan choo khulkhullesith huji ishian tokk sunni wonn akhiii mukhaaa thaa bao faa dhib yethe una akha bakoraa wonn than Mal ishin khokholee khadhu wonn than futhee ridhanii akhaa. cholee ridheee Mal inn adhathethu dhub wonn tun wonn akhaa bakorathi hin righamaa akha cholee yaani rghamee khulkhulethee dhub akhasin ithaaaa